أغرب حيوان شوفته في حياتي هو اسمه اكسلوتل وهو نوع من البرمئيات هو عنده قدرة على تجديد أعضاؤه وبيعيش في المكسيك شكله مميز وعنده زعانف عامله زي الخياشيم كده من الجنبين هو ده مخليه جميل وغريب في نفس الوقت وهو بيعيش في أعماق المياه وأوقات بيخرج على الشط من وقت لوقت.